ata bae daku ga manuk ho'o co'o cara'n liha kudut bae ho'o ata ngaran ko toe lelo one mai co pande'n latang ngaran manuk hitu. Eme duku one beo aku beo dami biasa'n laseng lelo laku ende agu ema daku teing hang manuk hitu. Eme le gula gah laseng teing hang liha latung, tapi latung hitu gah olong tuk di liha kudu di'a hang le manuk hitu. Eme le mane'n kole gah teing liha cama kin latung tapi toe manga danga do, pengaru lebi do pas duku teing hang gula liha manuk hitu bo. Manga kole dami manuk ca ga ata paling senang daku manuk bakok. Tara senang'n laku ga pengaru di'a keta laku lelo warna'n manuk hitu bakok agu manga warna ce koe ce koe ga warna neni. Tara senang'n kole laku manuk ho ga pengaru ga hia ho'o toe ma danga rani'n agu ata. Eme nggo'o ga ruis ruis agu hia tite toe ma danga sangge apa ata'n hia komeng ata sot nggo'o hitu di weru'n. Tapi ga eme nggo'o ga bae lia nggo'o ga nia ata ngara daku agu nia ata toe ngara daku. perna ca cerita'n ga kudut tako lata manuk dami manuk bakok hitu bo. Hia gah bae keta lia nggo'o ho ata ngara daku pengaru laseng teing hang hia agu ho'o toe ata ngara daku. Laseng kole danong ga ami toe hanang piara manuk bakok, landing kole ga piara manuk manuk pedaging. Manuk pedaging so'o dami ga laseng le ende agu ema daku teing hang manga hang manuk ata weli one mai ruteng. Laseng ga ende ema daku weli lise hang kudut manuk pedaging ho'o one ruteng. Ai lengkap taung sangge'r taung hang kudut manuk one ruteng. Co'o tara sampe piara le ende ema daku manuk pedaging ho'o ga kudut ngance kudut pika agu eme nggo'o ga belek ket hang nuru manuk ca keluarga ga, nganceng mbele manuk ru. Co cara'n pande'n biasa'n dami eme nggo'o nuru manuk hitu ga laseng ami eme toe kat goreng pake tepung i, nganceng kole lami. Kokor kat poli hitu goreng kat bumbu'd. Sebelum teneng manuk ho'o olong mbele lite di. Laseng lami gah mbele lami manuk ho'o poli hitu kokor kin wae kudu di'a rendam en manuk hot poli mbele tong, poli hitu gah kebut taung sangge'r taung wulu manuk hitu. Eme nggo'o ga poli taung kebut, eme lelo lite ga bersi'n manuk hitu ga cuci di lite di pake wae ces, poli hitu gah paki lite manuk ho'o, pande koe koe kudu di'a di'a eme nggo'o tong goreng agu bumbu agu tepung hot poli pande dite bo. Poli hitu gah mai ite goreng ngger one minyak, minyak ho'o bo gah na'a lite one tacu, kete konfor na'a minyak one tacu. Gereng lite gah lima sampe tuju tuju menit kudu ngance kolang en minyak ho'o. Poli hitu lite gah one'n bo lite nuru manuk hot poli campur taung agu bumbu bumbu lite bo agu tepung. Eme kudut di'a enak ken kole lite gah, ngance kole lite tamba agu nio, nio tapi nio ho lite gah olong parut eme toe giling di lite di. Neho pande serundeng agu lomak sio bo. Poli hitu gah eme poli situ gah, one'n cengakali gah aduk pake di'a poli hitu gah goreng. Eme poli goreng ga di'a keta sampe mame hang lite manuk hitu nuru manuk hitu bo pake hang hang kolang, lebi di'a kole lite tamba agu ute lomak hio bo hang. Selain kole manuk pedaging ho'o ga ami danong ho ga manga kole piara manuk toe hanang situ, manga kole ca manuk ata piara data tu'a daku, ngasang en ga manuk kampong. Co tara piara'n kole manuk kampong ho le ende agu ema daku ga, pengaru ami laseng eme kudut cai ntaung weru ga, laseng manga dami ngasang en acara adat. Ngasang en acara adat ho'o ga acara teing hang. Ata perlu'n eme nggo'o ga kudut ngance terlaksana di'an acara adat ho'o ga manuk kampong hitu bo. Boto nggo'o kole kawe eme toe weli one ata bana akhir ga mai ata tu'a daku ga piara manuk kampong hitu.